<hesitation> کولینڈر ایک کچن کا ایسنشل ٹول ہے جو مینلی ڈریننگ اور رنسنگ کے لیے یوز ہوتا۔ اس میں چھوٹے چھوٹے ہولز ہوتے، جس سے پانی ایزی نکل جاتا، لیکن کھانا صاف رہتا۔ جب آپ پاسٹا نوڈلز یا چاول بوئل کرتے، تو کولینڈر میں ڈالنے سے پہلے پانی نیچے گر جاتا، کھانا سافٹ اور ریڈی ٹو ایٹ کنڈیشن <hesitation> میں رہتا۔ صرف اتنا ہی نہیں، کولینڈر سبزی، پالک، لیٹس یا فروٹس واش کرنے میں بھی بہت ہیلپفل ہوتا۔ آپ انہیں کولینڈر میں رکھ کے تب تک نیچے واش کر سکتے، ایکسٹرا پانی آٹومیٹکلی ڈرین ہو جاتا، مطلب سوگی یا پانی بھرا فوڈ نہیں بنتا۔ ڈیفرنٹ کولینڈر آتے، میٹل والے جو ڈیوریبل ہوتے ہیں <hesitation> اور پلاسٹک والے جو لائٹ ویٹ ہوتے۔ ہیں <hesitation> کچھ کولینڈرز کے ہینڈل اور اسٹینڈ بھی ہوتے، جس سے یوز کرنا اور کنوینینٹ بن جاتا۔ اوورال اس کا پرپوس یہ ہے کہ فوڈ کو صاف کرنا، پانی کو الگ کرنا۔